Aleoko aloha mianatry mitendry tozay hianatsy hihira satria zaho tsy mana gny feo aloha voalohany hampiasaina amizay hihira zay. Ah gny instrument mba hay ianara, tsy mila talenta voajanahary igny ka aleo agny kokoa tozay amy le feo izay tsy hety mihitsy.